Avennu a un frati elettricista lu sacciu comu funziona un cacciaviti ma lu sapissi puru un nutricu appena nasciutu. Lu cacciativiti si nfila nta la ntacca chi havi appuntu la viti d'avvitari e si cumincia a girari nsina a quannu la viti nun firria chiù, si vidi chi arrivau a la so meta. Ci sunnu tanti tipi di cacciaviti e tanti misuri, c'è puru lu cacciaviti americanu. L'America è a tutti banni.